Vɨtat mwa rap, ɓe nga ghɨr vɨtat ɗa mwa, ko nga vwang mwa shɨ sabulu. Ɗe mwa rap, ɓe nga ɗap sàbulu, ko nga vwang ɗe mwa shɨshɨk. Mpì sabulu pò ji kɨ ɓang. Kaɗang mpì sabulu ka, ɓe ngan ɓa vwang bɨ ce nlù fana ko nyɨ bangnɨ ka. Kaɗang mpì sabulu ka, ɓe ngan ɓa sup shɨkna kɨni, ko nyɨ put ɗɨ ka. Sabulu ɗo kɨ lè ko ngà sup shɨkna, ko nga ɓangnɨ. Kaɗang ya ɗang gha ɓang ka, ɓe se de gha cɨn gha sup shɨ sabulu dɨm putka gàk. Kaɗang gha sup shɨ sabulu kɨ ɓang, ɓe dole ka ɓangnɨ. Mpì sabulu ɗo pò ji kɨ ɓang kɨ shɨk. Jɨ kɨ ɓang kɨ ɗin lu. A ɗo mu ɗap sabulu <hesitation> ɗa, ɓe mu lèp mbut <hesitation> bi mwa dung-dung. Ɓe mu cɨn amfani shɨshɨk. Mu pò cín kɨ bi mwa shɨshɨk sosey. Mpì mu po cɨn kɨ bi mwa shɨ sabulu. Vwang kɨ bi kɨ jep mwa, cɨn-cɨni, vwang kɨ bi kɨ jep mwa, ɓe mbì vwang kɨ jep mwa, mwa yal ɓe mwa ɓit nyɨl, mwa ɓit nyɨl, mwa ɓit nyɨl, ko kaya kɨ mwa mwā, mwà ràp, mwà ràp, mwà ràp. To kadang mpì sàbulu ɗa ka, ɓe gha ɓa sìt nlu ka. Mpì nrap kɨ lē nyɨ ɗu. To kaɗang mpì sàbulu ɗa ka, ɗa jà nghɨr mwa ka ɗa sàbulu ɗa ka vwang shɨshɨl, ɓe bi fa mwa jɨ mwa ɓang nlu sap. Mwa jɨ mwa ɓang mwa pùt ket-ket. Ba bɨ ce kò kɨ jɨ kɨ nrap. Kuma gha karan fwot kɨ fwèp kɨ bɨ ce nɗin lu ka. Kɑɗang me mpì sàbulu ka, ɓe mun ɓe mu sìt nlù funu mwa ka. Ko sàbulu jɨ, ko mu jɨ mu vwang bɨ ɗa mwa. Ko ɗàp fwèp kɨ shɨknu. Ko ghà kɨ kuskung ɗa po sup shɨ sàbulu ɓe mwa karan fwot kɨ kuskung fa ka. Kàɗang ghà màt ne gha kɨ kuskung, ka po vwang kɨ ponyol fa mwa, ka po vwang kɨ nɨnàp fa mwa shɨ Sabulu ɓe mwa karan fwot kɨ kuskung ce nshɨk gha ka. Ɗang gha dàmu kɨ bɨ ɗa mwa ka, ɓe dole ko mwa jɨ mwa kat kuskung. A mwen ɓe shɨk gha kɨ ɗu. A ɓe mwa sit nlù ɓe nɗin lu fa kɨ ɗu. ba bɨ ghà cɨn kòmèye lu fa kɨ ɗu ka. Mpì lòlok nyi ɓe bi mwa ɗen fwep lala ka. Ko sàbulu ɗa ɗo pò ɗàp kɨ fwèp kɨ bi mwa munɨ. Vɨ̀tat mwa ɓe sàbulu ɗap shwep kɨni. Nshɨkna kɨni ɓe sabulu ɗap fwèp kɨni. Ɗin lu, ɓe sabulu ɗap fwep kɨni. Ba bi sabululu kɨ iya kɨ cɨn kɨnɨ ka. Ba bi nè sàbulu kɨ iya kɨ cɨn kɨnɨ, ko nyɨ <hesitation> jɨ kɨ fwèp kɨ bɨ ce. Ba bi sàbulu kɨ iya kɨ cɨn kɨnɨ, ko ka ɓe bɨ ce nyɨ ràp nyɨ ɗel dit ɗɨ. Ko me bɨ ce ɗong kake kwa po met, ɓa iya ɗap sabulu ka yè pɨpi ɗa ka vùk gàk ɓang ma. Ɓang be pi ɗa jɨ put. Ba teni se gha ɗap, gha sɨt, vɨtat kɨni kɨɓut kɨni, ko gha lep ɓut am ɗang ka. Ɗang kaɗa ɗap vutat ɗà, ka yè pɨpi nè rap ɗa, ka ɗen sabulu kake, ɓe sàbulu kɨ jɨ kɨ pùt kɨ pɨpi ɗa. Ɗang ka ɗa vwang nyì sabulu ɓe karab ɓang ka. Ɗa vwang shɨ sabulu ɓe kɨ ɓang. Dok ntì ɓe nda nde funu mwa yal ɓe mwa vwang shɨ sabulu ka. Mwa sup. A ɗo shɨk kɨ ndè funu dòk nto mwa ɓe shɨ Shɨke mpì mwa mwā ràp-ràp. Mwa mwèn ngumɨ. Ɗang mun shɨ cɨn-cɨni ɓe mu cɨn amfani shɨ sàbulu, ko mu jɨ ɓe mu jɨ mu put. Be ba bɨ ce kò pò kàt funu. Ba bɨ ce. Ko kam nshɨkɨ ɓe kaɗang shɨk gha kɨ ɓang, kwa fwot fwep kɨ bɨ ce ka ɓe gha karan kàt kɨ mbìle ce nshɨk gha aha kulum, kulum kaɓang. Ɗang kaɗang ya ɗang ghà po met n-nyì sàbulu, ɓe shɨk fa kɨ ɗu, kwa kat mbìle, ko ghà ràp ko dòk ntì ɗa ɗɨ. Ɗang lòk-lòk nyì ɓe yɨl ger jɨ, ko mu cɨn amfani shɨ sabulu ɗa. Ko sabulu ɗa jɨ terkazɨmnu, ko nrap ce mun kɨnɨ nɗin lu funu mwa ka. Ko jep funu mwa, mu vwang mwa shɨ sabulu ɗa. Ko mu vwang futat kɨ mwa mwā, ko mwa put ɗɨ, ko mwa ɓit nyɨl, ko mwa ràp ko meɗe, ɓe mwa be mwa jì, ɓe mu ɗap sabulu ɗa, ko mu vwang mwa shɨshɨk ɓe mwa put dei-dei, ko shɨk kɨ mwa mwā jɨ mwa ɓang ket-ket ko kanda ne mwa put ko mwa met ɗi. A ɗò lē ko ko wane bit, ɓe mu sup jep mwa shɨ sabulu. Ko wane posin ɓw mu sup jep mwa shɨ sabulu. Ko wane lokaci ɗange, ɓe mu sup jep mwa shɨ sabulu. Mpi sàbulu ɗo mu pò amfani shɨshɨkɨ, ko mu po lē ko mu po kàt kam nshɨknu mwa, ko bɨ ce man kàt funu ka zeze <hesitation>